I fahalalagna zavatra azo antoky tanteraky sy mitombigna amignà iza satria raha mbola ambony tagny etoa sisy raha lavorary zah, manapetra aby raha aby io, na ny olombelogna zagny manapetra zagny, na i fisaboagna na io raha aby io misy fetragny aby io fa sisy anzao hoe azo antoky tanteraka izagny.